كنفضل تكون عندي القدرة باش نتحكم في الماء الماء هو اساس الحياة والماء ضروري في كل جوانب الحياة سواء في الفلاحة ولا الصناعة ولا حياتنا اليومية ولا نقدر نتحكم في الموارد المائية غادي نقدر نساعد في حل مشكل ديال نقص المياه. وفي المناطق اللي تعاني من الجفاف واللي كتعاني من المياه المتلوثة. وغادي نقدر نوزع الماء بطريقة عادلة ومتوازنة مع كاع الناس